Kõgõ lihtsämb om nii, et sa läät suhvli manoq, võtat tordipulbri Eerika, sekät viiga ärq, tsuskat katõskümnes minotis ahjo ja küll sis küläliseq viil kitväq ka perästpoolõ, et küll oll' häste tett, et kuis sa tuud teit, küsüseq viil üle kah.